ngom karena na ngam gena sema gohu, gohu gena ngom na ngam toma tidore nena, gohu ge ngom toma tidore nene garaki ena sorai. Bolo ua ngone oyo se daso se koi ge ena saki foloi.